اول حاجه غادي تدير تركب فوق البيكالا وغادي تدير يديك فوق الكيدون ورجلك فوق البدال من بعد غادي تحاول متبقاش تشوف رجلك حيت اذا شفت فيهم غادي تجيك الدوخة غادي تشوف القدام وبقا مركز على الطريق للي قدامك غادي تمشي غير بشويا بشويا والمهم انك تبقى مهدن وركز في التوازن ديالك باش ماتجيك الدوخة وطيح